هني أغلب وقتي نسمع الأخبار على وسائل التواصل الإج-الإجتماعي السوشيال ميديا، خاصة التويتر ولا الإنستجرام <hesitation> ولا الفيس، قطاعة سريعة وتوصيل المعلومة في وجتها متاخدش وجت، في ثواني هذه المعلومات وصلت كل الأخبار بتاعة العالم كلها واصلة دقائق معدودة.